لو <noise> بختاربختار يكون الصقر بحب الصقور لأنهم أحرار يقدرون يطيرون فوق كل شئ ، تخيل معي يوم كامل وأنت تطير في السما تشوف كل الدنيا من فوق وتنتقل بدون حدود الصقر عنده نظر حاد قوي يقدر يشوف الأمور الب- الأمور من بعيد ويتخذ قراراتة بسرعة ، يعني الحرية اللي عندة تخليك تحس أنك بعيد عن كووووول الظغوط ، اليوم واحد من الصقر يكون ح-مليان حرية ،مليان إستكشافات مليان إستفادة، مليا كل شئ.